Iã loúã raâ tsùà çiúã kounã, iã loúã raâ tsùà çiúã toúnâ, iã loúã raâ tsùà çiúã nenå, iã loúã raâ tsùà çiúã çínã, iã loúã raâ tsùà çiúã ñánã, iã loúã raâ tsùà çiúãjñínã, iã loúã raâ tsùà çiúã çióâ, iã loúã raâ tsùà çiúã jñánâ, iã loúã raâ tsùà çiúã ñínâ, iã loúã raâ tsùà çíã çiáã, iã loúã raâ tsùàçíã çiáã raâ tsùâ kounã, iã loúã raâ tsùàçíã çiáã raâ tsùâ toúnâ, iã loúã raâ tsùà çíã çiáã raâ tsùâ nenå, iã loúã raâ tsùàçíã çiáã raâ tsùâ çínã, iss. iã loúã raâ tsùàçíã çiáã raâtsùâ ñánã, iã loúã raâ tsùà çíã çiáã raâ tsùâ jñínã, iã loúã raâ tsùà çíã çiáã raâ tsùâ çióâ, iã loúã raâ tsùà çiáã raâ tsùâjñínâ, iã loúã raâ tsùà çiáã raâ tsùâjñánâ, iã loúã raâ tsùà çiáã raâ tsùâjñínâ, iã loúã raâ tsùà çiáã raâ tsùâ tóå loè. iã loúã raâ tsùàtóå loè kounã, iã loúã raâ tsùàtóå loè toúnâ.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 Iã loúã raâ tsùàtróhå çiáã tsùâ çíã çiáã raâ tsùâtoúnâ, iã loúã raâ tsùàtróhå çiáã tsùâ çíã çiáã raâ tsùâ nenå, iã loúã raâ tsùàtróhå çiáã tsùâ çíã çiáã raâ tsùâ çínã, iã loúã raâ tsùàtróhå çiáã tsùâ çíã çiáã raâ tsùâ ñánã, iã loúã raâ tsùàtróhå çiáã iâ tsùà, iã loúã raâ tsùàtróhå çiáã tsùâ çíã çiáã raâ tsùâ jñínã, iã loúã raâ tsùàtróhå çiáã tsùâ çíã çiáã raâ tsùâ çióâ, iã loúã raâ tsùàtróhå çiáã tsùâ çíã çiáã raâ tsùâ jñánâ, iã loúã raâ tsùàtróhå çiáã tsùâ çíã çiáã raâ tsùâ ñínâ, iã loúã raâ tsùàtróhå çiáã tsùâ tóå loè, iã loúã raâ tsùàtróhå çiáã tsùâ tóå loèkounã, iã loúã raâ tsùàtróhå çiáã tsùâ tóå loètoúnâ, iã loúã raâ tsùàtróhå çiáã tsùâ tóå loè nenå, iã loúã raâ tsùàtróhå çiáã tsùâ tóå loè çínã, iã loúã raâ tsùàtróhå çiáã tsùâ tóå loè ñánã, iã loúã raâ tsùàtróhå çiáã tsùâ tóå loèjñínã, iã loúã raâ tsùàtróhå çiáã tsùâ tóå loè çióâ, iã loúã raâ tsùàtróhå çiáã tsùâ tóå loèjñánâ. Iã loúã raâ tsùàtróhå çiáã tsùâ tóå loèñínâ, toúnâ ninã loúã.